<noise> Ŋwaray kan a ne ayama ci wo kan niga ŋwa aga me fumbandi ki ci. Ŋwari ya kulu ay aga me fumbandi din si kulawa da me to, don sabili da ni dii din ne nima albasan ŋwa nisi ni me ɲun ni dii aga me fumbandi. Dosso Mari bumbo aga me fumbandi kulu day ga me fumbandi. To ba iri ŋwari wane dumo din ne nisi kulawan din mayo dole amin me fumbandi zama me ya zani kan ni bay niga ŋwari kulu ŋwa din meyo din nisa hagway dole boro kulu ma maa ni fumbo din ne niga me feri ki salan. To iga ka ci ŋwariwo din day niga ŋwa di moyo to ni moyo hinse don fumbo misi fun taray boro fo ma mara. Amma ŋwari kulu kan niga ŋwa no agin meyo fumbandi diday ni kulawan din mayo kin mayo ɲun ama boori dole ima ma fumbo. Zama nin kan ga ŋwari ŋwa cin da zari ay dole ama fumbu mate no agite asi fumbu don me ŋwaro kan niga ŋwa da watu kulu. Ŋwari kulu dumi no din ga ŋwa din ne nisi mayo kulawa ni dii dole ama fumbu don me ya asi fay fumbi zama asi fay ŋwari ŋwa yan. To iga ka ci ne wo ga te hau, te samo baniga ɲun mate no a goda balle mine nisa me ɲun dole ama te hau. To iŋga ka ci newo a yanayo no di day nisi kulawan da a si fay fumbi don ŋwaro kan aga ŋwa gumo iŋga kaci aga te hau din si kulawan da a ɲuniyan dole. <noise>